<hesitation> अपनो घरसे जव बाहिर आदमी निकर्त हय तओ दुसरी दुनियामे जायके अव वे आदमि आदमीसे अपनो भाषा मिलहय ना मिलहय अ <hesitation> मिलोत ठिक हय ना मिलो कहेसे अव <hesitation> बातय बतकान <hesitation> समस्या हुइगओ विन्से कुछ <hesitation> बात त पुछनय अप्ठ्यारो हुइजात हय अथवा अपनो अनुभव <hesitation> कौनके अग्गु बत्कामय तओ । देखन कुई चिझ अच्छो लगत हय तर बोसे अच्छो वो बात देखो भव बात दुसरे से जव बात बत्कात हयं बो अनुभव साटासाट करत हयं तओ बो टाईममे और जादा अच्छो लागत हय खुशि लागत हय । तहि मारे कहुँ जात हय कहेसे संगी होन त एक दमय जरुरी हय । इकल्ले त अव <hesitation> का देखे का देखे कौनसे बात बत्कामय तओ बो बात बत्कानकेताहिँ फिर हमय संगिक जरुरीहोत हय । तहिक मारे यात्रा करत पेति त नितान्त एकदमय हमय संगी त चाहु चाहो ।